Fangarondraha an̈abony piza zen̈y: dongolo, tômaty, <hesitation> dongolo raviny, poaviron, <hesitation> fromazy, misy kà man̈ano hena misy man̈ano krevety an̈abony raha io ao.